Oh hoy, he za koa ohatra hoe sagnatria ny vava ke nivadika kivà zegny zaho de <hesitation> fomba hoe ahafahako mampafantatry fianankiavagna agnahy zegny, ohatra hoe, tsy aiko misy <hesitation> fitaovagna agnahy le tiàko regny, ohatra hoe lambagn'ahy e, igny zegny hindesiko ankila- ankilinjare ake zegny ahantaranjare anzare agnanjy, ohatra tsy hainjare amin'igny ndraiky zaho, ohatra hoe za bôkany <hesitation> misy sac'gnahy zegny te- tegny tiako be ze hoe zegny tegny ahafantaran'olo agnahy de aleko ndraiky igny ohatra hindesiko aminjare ake de sady m <hesitation> m k-mamoaka signe zegny za hoe <hesitation> tô agna tô raha karaha karah zegny, de <hesitation> de zegny zegny eritreretiko hoe fomba afahafantaranjare za.